<noise> yaani makuta ambayo mene yapatikana! Kwa ahantu turi susu ni yani makuta ya- yananii makuta ya korie. Makuta ya korie, nenda nini kuya kuyaterekera, labda? Ubwabwa, ubwabwa! Au vitafunwa ambavyo mandazi, chapatti, nenda sana nini, kowo uterekire inamana nini, nashana konaterekire makuta ya korie, nashana yaani naja naniliu chapatti, jobaha sana, kwanza javija laini, nanoriya nkonoshana aaha nichapati noriya, au maandazi yonoreta na era naniliuu, mpima yauzidi yaya taku navii. Kwahiyo nenda sana makuta ya korie niku kuyatumia yaka kwa- njila iyo njiyo. Na chingi makute ya alizeti, makuta ya alizeti nayenda, na piya kinayosula. Nayenda makuta ya alizeti! Kuterekera ubwabwa, ubwabwa kowaterekire makuta ya alizeti yaani kara kaharufu kachu nakenda kweri, ubwabwi kano naterekire nashana aka safi vi yaani nanoriyaa vyaboha vii, lakini konjire terekera chapatti! M- mandazi, yani nkono usindwa kabisa ifyana ushangae ne- mandazi naitekire nana unjire imudu vii. Nahumwire, au chapatti naterekire fyansindwe kabisa na kurya, kwa iraha iraha harufu yachu jinsi vyeneiri, kuno shana yo- yaani huku nkina imapema sana yaani nkonosaka ye- yaani sensaka anau, kuku yaani ukuterekera kwakweri makuta ya alizeti vitafumwa no- nojijo vii. Kwakuwa nokwamfano nayimwari inyumbi yakuona vile nkaterekere, lakini <noise> ive ni uwezo wani vii waseya labda, nterekere vii korie mma- naniluu vitafunwa mandazi, chapatti, ahu noshana nama maandazi yaboha kweri, au chapatti jaboha sana, ila ya alizeti ubwabwi, aka vyaboha matuku vii. Alafu pia makuta ya alizeti koiwawungire musuri wa nyama, yonokera yani kwamfano ira rosti ya nyanya sii- vijaa katu uwungire nyanya, nyama inamana ura musure suisala sana! Hamuna, nakunyanya jajaboa, waojo wungira wakashana, <noise> msuri wachu waviere bii visusu bohire bohire jakoni wawungire makuta yara ya- naninulu yare korie hamuna, lakini woja kowaterekire makuta ya korie yani nyama yakava yani narangi yaboha yaani, yono yanoreta na mpima yokai yokaitakuna yaani iranyama wonotamani aka yami denkwate uhu wari amu uhu wari wocherewa sana. Au! Mchere uko motwi amu wochereva sana kuvirwa jamani na iri irosti ninotamani ngam ngamuu mnaniliuu sisi, ndirye ili ndange ni ladha cheeitite, lakini makuta ya alizeti ah- apana kabisa. Kwakweri, kwanza ya- konaja kwamfao woterekera maandazi yanosesera, haha nini jira khaka manko noshana khaka iviri jira hamuna, bora makuta ya korie, ila wakikule wakule yatetite kwanini yatite kitengo cha makuta ya ya- korie nenda vitafunwa mamu kunu nganwinganwi noshana yanoga sana. Makuta ya alizeti ubwabwi yaboha sana. Alafu chingi nama namakuta ya- yang’ombe makua yangombe kowaterekira mboga kwamfano waterekire ndimiro mama wee! Reka, <hesitation> fya uwidumule mamba vyewokinampa vii, makuta ya ng’ombe ndimiro au naniliuu nini nkulutu, yani kawaterekire yara makuta aise! Khakhakhaa fyana u- urye wari usire sufurii useye kii nkariuki, yani aya makuta yee- yaa- yavavika mbowa jakikala vyaboha sana. <noise> Alafu chingi kwatite makuta yosewa makuta yasulu, makuta ya sulu pia ikina ni moodamada, kwamusinga kwamfano musinga m- mududu, olumwa ni ndaa seipata cho tuku ele jila fyana wakamuhera ukamuhera anywi, ili ananiliuu aaha aaha nanii aweze kufwaha choo chirachee che- chalainika ki- kiyani adirepata shida yokisaidia. Alafu kii ayo makuta hayohayo ya sulu, ni moda pia na wamberere, yaani konukulu kwaku kwatuka kwatuka inamana fyana ukananiiliu ila sulu ira njila, wakisa wakinanii wakisaga wokohakakula kura naniliuu ukisha ukisa huko ukahakakula kura naniliuwi hantu maulu yachukira kura njira, kulu kwaku yani akusire k- utumia kulaa kunu vichinwi, <hesitation> kulu kwakukulu baluka vi kwaoboha vimawe koo tuku vii yaani kuku vavaluka kuju kwamwana machanga. Bosi jono nonaniliu makuta yasulu, ati nafaida jachu jo njiyo.